إذا تبغي تقرأ أكتر بس ما عندك وقت جرب تحدد وقت للقراءة أو خمسة عشر دقيقة يوميا، حتى لو كان قبل النوم، <hesitation> إقرأ في وقت الفراغ، <hesitation> إستخدم إسمع رياضة أو في المواصلات، <hesitation> إجعل القراءة عادة.